Marcu viveva nta li so ricordi, liggennu ogni jornu li missaggi di idda comu si fussiru prijeri. Ma ‘n jornu, nta na panchina di lu parcu, una ca iddu nun canusceva ci prujiu ‘n libru ca ci ava cadutu. Parraru, rideru, e pi la prima vota iddu nun pinsò a lu passatu.